على حسب الرسالة اللي يأديها هل هاي العمل الفني وراه قيمة إيجابية شي زين رسالة هادفة واعية في صالح المجتمع ولا انحطاط أخلاقي رسائل سلبية شي يحث على الفساد في الدولة أو الفساد في المجتمع يعتمد على حسب هاي العوامل احنا نحدد شنو هاي